<noise> kaléraghounne kotouni mounne fé roudoutou boude na, di roudoutou mama, di roudoutou bantima. ghounné rétiné do ka <hesitation> kilo thiene kama di kilo rare kama di kilo sousoune kama mounné di boughounne gnodiouma lé férine, niroma witine mounne kasiloré boughane bare di nro sone lo kilo rare kama, di kilo sousoune ma, diko <hesitation> thiene kama ghounné di rou, fé roudoutou.